Allor t'aggia dicere 'a verità nun teng nu genere preferito proprio unico genere. Dicimm ca sento nu poc 'e tutt cose ja, m' piace nu poc 'o pop americano tipo Taylor Swift, Bruno Mars, chellata là, comm s' chiamm? <hesitation> Beyoncé, oppur m' piace nu poc pur e m'sentì cocche canzone italiana, tipo chell di Laura Pausini e Eros Ramazzotti, vabbuò io poi so cresciuta cu <hesitation> Massimo Ranieri, quann jeven 'a fa 'e gite, 'e vacanze cu 'e genitori. Mia mamma facev partì chelli cassett, mamma mij. E partev "Se bruciasse la città" e ij m'abbruciav 'e cerevell. E quindi sono rimasta un pò con questi generi sostanzialmente. E però in generale m' piac nu poc tutto 'o tipo 'e musica che comunque per me è orecchiabile. Ceh devono essere delle melodie, ca nu poc pozz cantà, ca nu poc pozz ballà. Se aggia ballà però m' piaceno chellillà nu poco chiù latino americane, nu poc chiù raggae. A me m' piaceno chisticcà, nu poc chiù. <hesitation> Chiù possenti, chiù prepotenti quando, <hesitation> però stiamo in compagnia, c'amma fa, sai, nu bicchierino, parteno sti canzon e nun s'capisce chiù niente. Però generalmente se sto pure a lavoro, m' mett cu 'e cuffiette e m'sent, non lo so. L- l- la mia playlist solitamente oscilla, oscilla da appunto <hesitation> battiamo tutti quanti insieme le mani, siamo tutti felici. A <hesitation> mamma mij mò m'accir, depressione totale. Quindi ascolto generalmente nu poc 'e tutte cos, però è comunque hip- hop, più o meno è questo il tipo di genere ja.